Pues arlek de natiet chupin ague saran guesh por ejemplo no tien taco pues a notien chupin que apajuim apojuim notion cans anok cuñe ajo ndo pues unchield maken kirin cilantro y aguer parmatiaran makie taco mi taco que pues machuxme magen mi uñij ndo ti color ti pans makie cebolla y pues arkeparan de que par pal ajñe mi comida ndo alak a ñi can salsa salsa que pues make chupin ñicans apmesh majem mai chupin atotowan ajoy este anok ñin ajo y pues aguej pajoy makei este cans do la minchield tield este ñicoñs cans inchield y aque este mikiñe do api colots tield ceboy ague piran guash mi pans anok micoit o pitchuen ague pa pa mi alma que este agamet que mi coit ague a a aran de que shuguañe naveta apmiet este mi coit onok shukey piran este ki atotowan mi pans mi kit pues al mismo salsa que piran añi cans que aldo miran mi chuens mi chupin kirim ceboll kiriuw ajo do lamin chield ti anicueñ cans que atotowan shuguaye navet.